Dimy ny karazany gote laniko isak herign'andro: Kômpôze Folo finga; mofo bôly Folo dimy ambe vente, Ramonake Ropo-Roapolo venty, Katilesy fito venty, Mofo Kida Folo venty.